زوز الجبل والبحر بالنسبة لي أنا زوز سمحي يعني فضلك نمشي البلاصة يكون جبل قريب لها والبحر زادة قريب يعني يكون بين البينين كل حاجة عندها هكاية كلها يعني عندها صفاتها سمحة تاحها الجبل ما يتغيرش على البحر والبحر في الصف ما يتغير حتى على شيء مثلا.